Ko amitwogik cha amakchinikei ane aam ko alak ko, ko peit ne mi parak ochei, ako mamuchi, mamuchi aal, akachame, ko amitwogik choe netai, ko pendo, pendo ko ko peit ne mii parak mamuchi aal ako pendo ni pendo ko anyiny ochei, ng'okakipeel. ng'okakiyo anda kong'okaki ki- ki- ki- kipeel in ki- ki- ki seriken sikende sekerinik, ko pendo ko kararan lakini peit ne mii parak, amitwogik alak che mi peit parak ko kocheko, cheko kong'imitei taun ko uui ochei sinyoru, amu ma- machang piik chetindoi in chetindoi tuka, tuka kong'ering ko cheko ng'imache ial ko mii peit parak, ako achame cheko amu ikachini chii kimnatet eng' porto.